Alura la cerniera t'la tire sü e giü e la zip büte ënsema i due lati <hesitation> për saré o düverté